मि कुता पंल पंसद करदू। किले की कुता वफादार हूदूं। अपडू मालिकू प्रति। कुता थै हम जनी सिखैला वनी बणे सकदा। कुता एक परिवार सदस्य तरह रैंदू। और रखवाली अपड परिवार लूंखू ।